<hesitation> أول شي نحط المعجون عليه <hesitation> على الفرشة، بعد تالي نغسل نمظمظ فمي، بعد تالي نجيب الفرشة ونحرك <hesitation> الفرشة بطريجة دائرية على الاسنان خفيفة ما تظرش اللتة، ونتأكد إن التنظيف من جميع النواحي، <hesitation> واللتة إنها اتنظفت، أيظا نمشي على الأسنان، ونغسل فمي من المعجون مظمظة بالمية كويس، <hesitation> وبالتالي نغسل فرشتي ونعلجها.